Gatər blan i'kuw cii din Ngizim be ne wara blan gaada gən dalmo bal i'dau halci blan nen to ka gubze da wunduwa ten gagaya, dawa mewara dlamna basuk klapiya na makaputkshin to fatawanke da makakshi nawan bulan wara akshi dlamu so ikun aroci ka dlam be balan nen ko dakuci nabai da tanaci be mi blan be tunu, ka dlam na be blan nen fatawenke dawa api saurain ka da tani be mi wara ka dlama nen, se da ramma aiya da wane wara gərin da be kasuktuku a kasapta ba awakata bai gagənawa gwamnawa gəwaci bakota acii nen me wara jin gəri munduwa jərewa mamman adi, bezena gatər blan i'cii diki yob e gaada baɗiti wana blalmin blalmin sedaci dani men dlugwan adama sherr bai, kakasku da dlam dici yuwan dakugəri dawa miwara sakəmu dik da dlimtina be wara, amman da dabena zada gərin i'kun dawa da dlam daivi gatar blan kodari garva ko dari basuk kə dawa gasgaraucin nen. to da watana gəma rankata so buza gatərbu blan atine be mewara wancu da ngizamcin ta wanke nen har ka dlamnaci marin nen to ka dlamnaci kabe kakkaɗi mi wara da karantataci, fatawanke dari hal dari ramma dari rakanci darin basaci dawo inde halci blan nen kabena dawagawa adiɗaci kaben daƙ yuci bai ko rab ko funcikko, to amman halci blan benen kullum dan basu nen aa wane bai aci abanata nen wambai se daga aci se yal gəri se sauraucin gəri se gdanu amma gəri abanata nen, wambai to sen kavu ko yagan aucinci kona <hesitation> dak yawaci munduci nen amma ci ancakshi bai atu kabe kangwana bəridkshi to zada sunu bulan bai daa gawa sauraucinkshi ancinye mundu kwakshi baiwun gaada gən halkshi hal amma tinkshi, to wa gamsak wabza <hesitation> ga tər blan gaada mamuwa ye a dlayi a lawangu gaada kasunu teye da dlama gən wana na awayau gaada dabe gən dabe davi gatər blan dakugəri ko aci nabai da tananaci nabe tunnu.